Një mik jimi i ngusht ka vintottu anni, njatr mik jim ka trent’anni, nusja jime ka vintisei anni, njatr mik jim ka vintiquattr’anni e kaq.